forstjóri Persónuverndar telur að lýðræðinu stafi ógn af samfélagsmiðlum og hefur farið þess á leit við stjórnvöld að þau bregðist við og grípi til aðgerða forseti Venesúela hafnar með öllu kröfum um að nýjar kosningar verði haldnar í landinu mikil spenna fylgir valdabaráttu hans og þingforseta landsins sem segist vera réttmætur leiðtogi listskreytingasjóður ríkisins hefur ekki getað sinnt lögbundnu hlutverki sínu í

nærri áratug vegna niðurskurðar framkvæmdastjórinn segir að hafna þurfi öllum umsóknum vegna fjárskorts Danir tryggðu sér í dag heimsmeistaratitilinn í handbolta karla með sigri á Norðmönnum sendiherrar landanna á Íslandi horfðu saman á leikinn í mestu vinsemd átta bandarísk systkini þar af og tvíburar voru skírð í Hallgrímskirkju í morgun fjölskyldan átti hjartnæma stund í kirkjunni fyrir þrettán árum hefur sent íslenskum stjórnvöldum bréf þar sem þau eru vöruð við þeim hættum sem nú steðja að lýðræðislegum

kosningum vegna

Cambridge Analytica bandarísku forsetakosningarnar og Brexit hafa vakið fólk til vitundar um hvernig hægt er að blekkja fólk til að kjósa á ákveðinn hátt nýlega bættist

forseti Brasilíu í hóp þeirra sem eru sagðir geta þakkað blekkingum á samfélagsmiðlum sigur sinn stuttu skilaboðin sem komu frá Veru

þau að það verða engar kosningar eins hér eftir með þessari nútíma greiningartækni þá er hægt að búa til af fólki í

þekkst og þar með sérsníða með sjálfvirkum hætti

þar sem sitja fulltrúar stofnana sem hafa með kosningar að gera að það verði upp á borðinu hvernig stjórnmálaflokkar auglýsa á netinu stjórnvöld stjórnmálaflokkar og fjölmiðlar grípi til aðgerða til að verja tölvukerfi sín löggjöf verði hert um

stjórnmálaflokka og að þeir verði sektaðir sem brjóta persónuverndarlög persónuvernd hér á Íslandi

fyrir nokkrum dögum náð að koma frá sér bréfi til forsætisráðherra og dómsmálaráðherra þar sem vakin er athygli á þessari stöðu sem er hér komin upp persónuvernd óskar eftir því að ráðherrarnir hafi forgöngu um að koma á fót allra þeirra sem koma að kosningum hér á landi það er alveg ljóst að það er mikill þungi í þessu máli og Persónuvernd telur að þessu þurfi að sinna fyrr heldur en seinna er lýðræðið í hættu lýðræðið með tilkomu samfélagsmiðla og þeirra notkunar sem dæmin sanna að þar geti farið fram er í hættu

hafnar kröfum alþjóðasamfélagsins um nýjar kosningar í landinu háttsettur yfirmaður í her landsins hefur lýst yfir stuðningi við forseta þingsins sem segist vera réttmætur leiðtogi Venesúela

lýsti þessu yfir í viðtali sem c n n sjónvarpsstöðin í Tyrklandi tók við hann og sent var út í dag ummæli

komu í kjölfar þess að stjórnvöld í nokkrum af áhrifamestu ríkjum Evrópu kröfðust þess að nýjar

kosningar yrðu haldnar í Venesúela annars myndu þau lýsa yfir stuðningi við Juan Guaido forseta þings landsins hann segist vera réttmætur leiðtogi

og það hafa ríki á borð við Bandaríkin og Kanada viðurkennt það er sótt að

úr mörgum áttum en hingað til að minnsta kosti hefur hann haft stuðning hersins það vakti því athygli þegar yfirmaður í hernum og og ráðgjafi í sendiráði Venesúela í Washington hafnaði

og lýsti yfir stuðningi við þingforsetann enn enn sem komið er virðist herinn standa með

á Twitter síðu varnarmálaráðuneytis Venesúela var Silva kallaður svikari mikil spenna fylgir valdabaráttu þeirra

þingforseta næstum þrjátíu manns hafa látist í

síðustu daga og fleiri slíkar samkomur hafa verið boðaðar í landinu framkvæmdastjóri Listskreytingasjóðs segir ómögulegt að sinna eftirliti með listaverkum í hans eigu vegna fjárskorts sjóðurinn hefur ekki veitt styrki eins og honum ber samkvæmt lögum frá hruni tilfærslur Seðlabankans á verkum Gunnlaugs Blöndal hafa á ný vakið umræður um listaverk í eigu ríkisins varaþingmaður Pírata lagði til dæmis í vikunni fram fyrirspurnir á Alþingi til fjármálaráðherra og

menningarmálaráðherra um stefnu stjórnvalda um kaup og sölu ríkisins á listaverkum og aðgengi almennings að þeim samkvæmt lögum á að fegra opinberar byggingar með listaverkum

það á að verja að minnsta kosti einu prósenti af heildarbyggingarkostnaði nýbygginga ríkisins til listaverka í

ríkisins kaup á listaverkum í opinberar byggingar nú sinnir sjóðurinn einungis ráðgjafarhlutverki vegna skorts á fjármagni styrkt úr sjóðnum að vera aðgengileg almenningi stjórnarformaður sjóðsins er framkvæmdastjóri s f s Heiðrún Lind Marteinsdóttir skipuð tvö þúsund og sextán af menningarmálaráðherra Illuga Gunnarssyni í samtali við fréttastofu segir

að stjórnin hafi lítið sem ekkert hlutverk

þar sem fjármagn til sjóðsins er einungis ein og hálf milljón á ári framkvæmdastjóri Listskreytingasjóðs segir sjóðinn alls ekki geta sinnt hlutverki sínu

styrkja ríkisstofnanir og sveitarfélög til listaverkaupa því miður er þetta allt of lítill peningur þetta hefur verið svona undanfarin ár

við höfum rétt náð ekkert gaman að halda fundi þegar

ekkert fjármagn til að útdeila því við fáum enn þá umsóknir sjóðurinn hefur ekki náð að kynna sér ástand hundruð verka um land allt sem hann hefur styrkt eða hvort þau séu á réttum stað af því að auðvitað erum við með gögn yfir það hvenær verkin voru keypt inn í hvaða stofnun og hvaða ár en við höfum ekki getað haft eftirlit með því og það er vandamálið eru verkin þar sem þau eiga að vera eða ekki grimmileg árás var gerð á kaþólska kirkju á Filippseyjum snemma í morgun minnst tuttugu eru látnir og tugir eru særðir tvær sprengjur sprungu í árásinni sú fyrri inni í kirkjunni í miðri guðsþjónustu og sú seinni fyrir utan þegar hermenn og viðbragðsaðila á sunnanverðum Filippseyjum enginn hefur lýst yfir ábyrgð á en talið er líklegt að hryðjuverkasamtökin Abu

það ríkir virk samkeppni á raforkumarkaði hér á landi segir sérfræðingur í

sjö raforkusalar keppast um hylli neytenda flestir nota rafmagn á hverjum einasta degi oftast oft á dag færri vita eflaust að

rafmagn af sjö mismunandi

hvar á landinu á vefsíðunni Aurbjörgu má finna samanburð á raforkuverði fyrirtækjanna þar kemur fram að Orka heimilanna býður lægsta verðið fimm komma áttatíu og níu krónur á kílóvattsstundina en Orkusalan er með hæsta verðið sex komma fjörutíu og

fjórar krónur næstlægsta verðið er hjá Orkubúi Vestfjarða eftir því sem þetta kemur meira inn í umræðuna mismunandi orkuverð þá höfum við séð fólk koma til okkar í auknum mæli hvaðan

sem er að bætast í hópinn það er alls staðar að af landinu en það er kannski helst af suðvesturhorninu af því að þar búa nú flestir en þótt munur sé á raforkuverði er ekki öll sagan sögð því þá á eftir að dreifa

rafmagninu og það fer eftir því hvar fólk býr hvaða fyrirtæki sér um dreifinguna og um þann þátt hefur fólk ekkert val þeir sem búa á Norðurlandi versla við Norðurorku og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu versla við RARIK svo dæmi séu tekin ef við miðum við fimm þúsund

notkun á ári fyrir heimili í Reykjavík kemur í ljós að með dreifingarkostnaði hljóðar rafmagnsreikningurinn upp á rúmar níutíu og tvö þúsund og fimm hundruð krónur á ári sé

verðið en tæpar níutíu og sex þúsund krónur sé verslað við þann með það lægsta þarna munar tæpum þrjú þúsund og fimm hundruð krónum á ári það er virk samkeppni á þessum markaði mörgum finnst það kannski skrítið

að verðmunurinn er mjög lítill en í raun og veru er það eðlilegt miðað við eðli vörunnar þetta er bara kílóvattsstund og allir að bjóða nákvæmlega sömu vöru það er enginn munur það

er bara kílóvattsstund

þú ert með slíka hrávöru þá er eðlilegt að allir elti lægsta verð nálægt hver öðrum Sigurður segir að neytendur geti hins vegar haft áhrif á þessa samkeppni og jafnvel lækkað verð með því að vera duglegir við að skipta um raforkusala og það er einfalt að skipta þetta eru kannski þrjú þúsund og fimm hundruð

á ári

á móti kemur að það er engin breyting þetta er ókeypis sparnaður þú ert ekki að minnka þjónustu við þig og þú getur bara skipt um orkusala og fengið það lægsta og farið út að borða fyrir afganginn enn er leitað að fólki í aurflóðinu sem varð nálægt námuvinnslu í suðaustur Brasilíu á föstudag hátt í þrjú hundruð manns er saknað og litlar vonir eru á því að fólkið

finnist á lífi snemma í morgun var gefin út viðvörun út af öðru uppistöðulóni á sama svæði og hitt lónið þaðan sem

stjórnvöld í Brasilíu hafa fryst meira en einn og hálfan milljarð dollara á reikningum fyrirtækisins sem á námuna til að tryggja að eigendur hennar greiði skaðabætur og kostnað við björgunarstörf búsáhaldabyltingin þjappaði fólki saman og átti líklega stóran þátt í því að

fjölgaði ekki þetta segir geðlæknir sem stýrt hefur rannsókn á tengslum sex efnahagskreppa hér á landi og sjálfsvíga rúm öld er frá því skráningar á sjálfsvígum hófumst á þeim tíma hafa dunið sex efnahagskreppur yfir þjóðina sú síðasta fyrir rúmum áratug hópur

geðlækna hefur rannsakað áhrif kreppa á tíðni sjálfsvíga það virðist vera sem kreppurnar sjálfar hafi ekki haft nein neikvæð áhrif myndi aukast á þessum tíma þannig jukust sjálfsvíg ekki í hruninu þegar við fórum í gegnum kreppuna þá var vissulega þessi kvíði í fólki

það var búist við því að sjálfvígstíðnin myndi aukast og vissulega voru margar flökkusögur í gangi í samfélaginu um að fólk væri beinlínis að fyrirfara sér í hrönnum það kom aldrei fram í tölum frá ári til árs Högni segir að stjórnvöld geti dregið lærdóm af því það er okkar mat að velferðarkerfið

þannig hafi aðgerðir í þágu atvinnulausra og fleira hjálpað það er alveg klárt að þessi inngrip hafa skipt máli áhugi fólks á sláturgerð mótmælum og prjónaskap jókst mjög í hruninu sameinaði fólk þessi áherslumál sín eins og hópur sem mótmælti með handavinnu ég er ekki sátt við ástandið í þjóðfélaginu ég er viss um það að búsáhaldabyltingin þjappaði fólki saman reiðin fann sér farveg í þessu bæði á vinnustöðum heimilum og annars staðar Högni segir að þessi samheldni sem skapaðist með búsáhaldabyltingunni hafi dregið úr tíðni sjálfsvíga það sem er

hættulegt fyrir fólk sem líður illa og er með

vera ekki í góðum tengslum við umhverfi sitt hvort sem það í fjölskyldunni vinnunni það hefur mikið forvarnargildi um tvö hundruð mótmælendur komu saman á Austurvelli í dag undir slagorðinu nei takk

í yfirlýsingu segir að spilling og siðleysi þingmanna verði ekki liðið meðal ræðumanna var Bára Halldórsdóttir sem tók upp samtal þingmannana á barnum Klaustri í lok nóvember mig langar að segja takk fyrir íslenska þjóð og þið að vera með mér í að segja nei nei nei innan tuttugu ára stefna Þjóðverjar að því að vera

að brenna kolum til raforkuvinnslu tugum milljarða evra verður varið til að styrkja kolanámusvæði og til að almenningur þurfi ekki að borga hærra orkuverð um þriðjungur allrar raforku sem framleidd er í Þýskalandi

rímar illa við aðgerðir í loftslagsmálum

eru breytingar í vændum

kolabrennsla til raforkuvinnslu er reyndar þegar á

í Þýskalandi í fyrra gáfu endurnýjanlegar auðlindir eins og vindur og sólarorka meira rafmagn af sér en kolabrennsla en vinnsla kola skiptir máli fyrir stór svæði í Þýskalandi

og þess vegna er lagt til að tugum milljarða evra verði varið til að styrkja þau svæði sem og

að vernda almenning fyrir hærra raforkuverði tillögurnar eru reyndar ekki óumdeildar en flestir sjá nauðsyn þess að hætta

svo Þýskaland geti staðið við skuldbindingar sínar í loftslagsmálum grípa á til aðgerða á næstu tveimur árum til þess að gera Akureyri að barnvænna sveitarfélagi fulltrúar í verkefnið snýst um að sveitarfélög skuldbindi sig til að gera Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að rauðum þræði í öllu starfi Akureyri er fyrst til þátttöku hér á landi en Kópavogsbær fylgir í kjölfarið bæjarstjórnin á Akureyri hefur samþykkt áætlun til tvö þúsund tuttugu og eitt með um fjörutíu aðgerðum í nokkrum flokkum til dæmis á að efla rödd barna og taka mið af réttindum þeirra og sjónarmiðum við ákvarðanatöku

vægi ungmennaráðs efla skóla og nemendaráð og stuðla að fræðslu um réttindi barna þá á að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu efla forvarnir og hafa samráð um samgöngumál í því felst til dæmis að endurskoða leiðakerfi strætisvagna og snjómokstur allt út frá þörfum barna og ungmenna

Jörundur og Brynjólfur eru í

sem fær fastari sess í stjórnsýslunni samkvæmt áætluninni þannig að okkar hlutverk sé aðeins skýrara því eins og það er núna þá mega allar nefndir leita til okkar en þær kannski gera það síður

einfalda það og segja hvenær eigi að leita til okkar og hvað við getum gert mér finnst einhvern veginn loksins verið að fara að taka á málum ungmenna og gefa okkur svona platform

til að geta tekið þátt í allri ákvarðanatöku og svona en hefur ungt fólk raunverulegan áhuga á að taka þátt í þessu algjörlega annars held ég að það væri ekki ungmennaráð eða félagslíf í menntaskólum en þetta er líka bara spurning um það að við vitum hvert við getum leitað og hvernig við getum komið okkar skoðunum á framfæri

tvíburar og tvö önnur bandarísk börn voru skírð í Hallgrímskirkju í morgun presturinn var í fyrstu tvístígandi yfir því að taka skírnina að sér en sagði strax já þegar hann heyrði sögu fjölskyldunnar það var hátíðleg stund þegar átta systkini

í Hallgrímskirkju í morgun elsti sonurinn

til að láta skíra sig saman

fjölskyldan er búsett í New York og þar eru börn til viðbótar sem koma síðar

skírð í Hallgrímskirkju kirkjan á stóran sess í hjarta fjölskyldunnar fyrir þrettán árum varð elsti strákurinn fyrir trúarlegri

upplifun í kirkjunni

segist hafa verið tvístígandi um að taka skírnina að sér mikilvægt sé að sinna ferðamönnum en það megi þó ekki setja á svið leiksýningu eftir hentugleika fljótlega sá hann þó að fjölskyldunni var alvara þetta var algjörlega

mál hjá foreldrunum og þau höfðu unnið þetta gagnvart krökkunum og þetta var eitthvað sem þau vildu virkilega gera

þá segir maður bara amen nýtt ár ár

er gengið í garð í Kína og því var fagnað í Gamla bíói í gærkvöldi með veglegri sýningu það var kínverska sendiráðið

sem stóð fyrir sýningunni Kínversk íslenska menningarfélagið íslensk kínverska viðskiptaráðið og samtök Kínverja á Íslandi áhorfendur fengu að hlýða á kínverska tónlist sjá töfrabrögð dans og bardagalistir svo mikill var áhuginn á sýningunni að hún var flutt tvívegis á föstudaginn og í gær þær þrátta um það

í heimi en eru engu að síður mestu mátar sendiherrar Danmerkur og Noregs horfðu saman á úrslitaleikinn í

í september í fyrra Danir voru á heimavelli í leiknum

og danski sendiherrann líka í vissum skilningi í

Eva og Hilde ekki sammála um það fyrir leikinn hver myndi vinna

vera Eva sem var sannspá en það hefur ekki áhrif á vinskapinn og þá að veðri í kvöld má búast við snjókomu og skafrenningi víða á sunnan og vestanverðu landinu í fyrramálið er útlit fyrir ofankomu í flestum landshlutum og áframhaldandi frosti

hvessir af norðaustri þegar líður á daginn einkum Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum

við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum hér rétt á eftir Danir urðu í kvöld heimsmeistarar karla í handbolta í fyrsta skipti eftir að hafa valtað yfir Noreg í úrslitaleik mótsins í herning spennan í var öllu meiri en þar unnu Frakkar forstjóri Persónuverndar telur að lýðræðinu stafi ógn af samfélagsmiðlum og hefur farið þess á leit við stjórnvöld að þau bregðist við og grípi til aðgerða

forseti Venesúela hafnar með öllu kröfum um að nýjar kosningar verði haldnar í landinu mikil spenna fylgir valdabaráttu hans og þingforseta landsins sem segist vera réttmætur leiðtogi listskreytingasjóður ríkisins hefur ekki getað sinnt lögbundnu hlutverki sínu í nærri áratug vegna niðurskurðar framkvæmdastjórinn segir að hafna þurfi öllum umsóknum vegna fjárskorts Danir tryggðu sér í dag heimsmeistaratitilinn í handbolta karla með sigri á Norðmönnum sendiherrar landanna á Íslandi horfðu saman á leikinn í mestu vinsemd átta bandarísk systkini þar af og tvíburar voru skírð í Hallgrímskirkju í morgun fjölskyldan átti hjartnæma stund í kirkjunni fyrir þrettán árum þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum og